Agar men sayrga chiqayotgan bo'lsam orqa haltamga birinchi nabatda non va suv kerakli kiyimlarni olgan bo'lardim. Chunki boshqa hamma narsa yo'lda topilishi aniq.